Ña yó yu ta kuchoin iin cepillo, ho o on. nruvi ho o n. yu'i ñadabaxichi tá, kakini yu'i ta kuchoin iin cepillo chin iin ho o on, iin ho o on. kanaxin pasta, ñajan kuchonria nruvii yunri tajan ña jan kuchón xajan kuchonri cepillo jan.